ⵀⵉⵣⵎⴰ ⵡⴰⵏ ⵀⴰⵔⴰⵜⴰⵏ, ⵡⴰⵏ ⵀⴰⵔⴰⵜⴰⵏ, ⵎⵉⴽⵔo,. ⵏⵏⵜⴰⵏⵉⴷⵀⴰ ⵔⴰⵙⴰⵏ ⵏⴰⵙoⵏ, ⵉⴽⵏⴻⵏⴻ ⴽⵀⴰⴰⴼⴰⵔ,. ⵏⴻⵏⴻ ⵙⵀⴰⵔⴽⴰⵎ ⵜ'ⴰⵜⴰⵎⴰ ⵀⴰⵇⵏⴻⵏⴻ ⴽⵡⴰⵜⴰⵏ,. ⵡⴰⵜⴰⵏ ⵏⵉⵍⵉ, ⵡⴰⵜⴰⵏ ⵏⵉⵍⵉ ⵜ'ⴰⵜⴰⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵀⴰⵇⵏⴻⵏⴻ.